Na lorbiana xinladika naka birka lo io olasna nabiko xinladika ka ka prona kaka bxonoka lenna xc̱heslasna to xinladika bto da runka wa bale xnikan rawa rakabela te kata zabəto xinla diikaꞌ naa a rab nata xunb lab ana nato unna xuma lomai lota wa c̱he taxi wani wa na loi na lo dedka pela pelo chidetka to bchila dedkani tub xinandika llunda lei xinla ke kano wa te lei tila neka kwabik watebzinkwa lei to da bleitu por vida xinla lo llulə tud tu lo dem rec̱ha leto bchu rro rianaꞌ tub di chu le da da tub wa le no wadar niekan por aka bela to aska sakan taniele per lei xnaꞌ wada lo tile wado baat xinla aka bela xingachi sbea rano xinla rula roola dukan la run adaka le runna xinla nunnaꞌ la kanka difiku kwadern na gat xinla bieka run kan xinla xudiakakan lo lli chika dika ronka ptika nikan na naten xudaꞌ xinladika e kara kabela archena bc̱helas no naxno raka beka xinno noxa wante kale la dii llenkaꞌ anla la bḻe kadika la rune la ron onloto lo wo warda an wale wadarsan da diikaꞌ rialen waka diikaꞌ ten riable diable diikaꞌ xta ni diable no niable loxchina te las diikaꞌ ronkan biko.